Eh huutu jei mi buri yiduki kanjum woni eh julde sumai ko wadi bo himbe habdi be weelo haa nder sumai nyende mai be wiyan koomoi siwti yaha nyama ko yidi kanjum do don wela mi masin.